Aaa, karam tany kenai nyino tunget chekochi. Ake kognoi yee nyu tanyoni ye nyu <hesitation> kapisa ake to mko, akesut. Totini kuluwei nyu cheko, ku karamach, ku karam nyini lo porto kapisaa. Ao wuron tany kesuwini tanyoni lo, akunenyete kowurono tanyi nyu. Charate portanyi ye nyu kapisa kalukwu yee nyu kigh lo, kanam cheeloyos, kepete kyolo nyu sakit akepa ye kerit tanyona. Kusukon tanyona yee nyu, kusokon <hesitation> kusukun tinyon, soko cho tengooch. Kutu otana kesukon yee nyuu, kosop ye nyu tanyoni, yenyu kutangu ye nyo karam, ku <hesitation> kunyoru ye nyu konyoru afya nyopo retanyi ombowolo kiwo somewanai, nya kotingeti tany. Ak <hesitation> poryo tanyoni lee nyo kapisa, akwaketa ye pot nyo karam kapisa ak kusupotu yee nyila <hesitation> afya, akunyoru nyu kama moning, chekochi cho wetei kogkoi. Ano kaghoi nyu telee telee amatu. Kakogho nyou kimbo nwulee. Kanyoru yee nyu mening, kenyoru kama cheptisa nyo haram par tanyena yee nyt anyine aa toxusof atekekagh, <hesitation> tanyena caketoni nyou suswertery kukuno tanyon, yee afya nyo kaxamombo kesten. Karam nyu tang yee nyu habisa nyete ngu nyo nyo karam. Pagha, ombe yv. ombo ngol yee comb <hesitation> embo mepushini tetangis yer nyo. Melo nyu phan tany κowuronoi amenst cho melo <hesitation> mela pho cho embe tony nyo chirate tetong'u kapisaa. Oto honin karam nyu ripe che yu chochang. Karam tany nyu <hesitation> hapisan ambo kau, nyino karam ata kolonwu yer tanyon yee kuting'eti afyenyi kumbur ye tanyon, yee nyuw kuteno pertany nyoru moghtangi anga kupithy nyu nyopo tanyoni, akuyiya tanyons, veruyo chekach. Chin pichiyech. Ombo otino yee kikemanyi, tanyoni i kupichiy nyuu kapisa kikemata ombo kau. Akumitoni sakit ye nyuu kauu kuchino <hesitation> chino mopustonye nye nyuu chi kwoloi sakit nyu kumitoni ko. ata kechir tany, kerito tany. aai. Afya tany yee nyu nyona nyu ombo kau, aku ombo mnyama, aai; asararanyi, ye tetangu sheng'anyi, ito chumbinechi, iwo was ng'eny nyomi otini ito tetangu, baas, aitononyi peghee pu kupughyo nyu tanyona nyo pichiy, aai, aku rowoy tanyoni yee nyino le msurii kabisa otino nyetei kunyetei ombo portanyi.